Eredu-ã zaga huĩ. Eredu nuũ taũwo yina barayiniã yî ni barayini yoo yina ada du yugurkiã gunna nduhui barayini. Yina guru ni mûĩ. Gali kôi anna bosia tûre ni yibeniĩ, kûnduri ni baraniĩ, du amba ni baraniĩ. Ada gunna du amba, kûnduri-ĩ ni amba. Amba oor numa ha ni čeni soma nuã lanuwo ni čidaa. Du yina tûre čûkoo yibeduda tûre du yibeduda čûkoo to koo di yibeniĩ. Du yûgodure hiduũ ni kôi yî tûria du tînne čûku. Tînne čûkoo ni tînne-ã yî yeĩ susa guda zuda čûkoo, yunu zudu čîĩ gunna kubogo di dûli du yûgodure hiduũ ni yî yeĩ yoo susa guda tûre čûkoo ni čirri hi yûduũ ni anna-ã layindi tûre. A koo di mûĩ. Yina čûuŋgiã: tînne yê. Barka yê, buda ni čûuŋgi lôko ha tû du koo. Buda čûuŋgi anura ni čûuŋgi, alkaũ ni duyindi, šer ni duyindi. Ôwoni yina ada guda kôma ha tubudiã, basal ni duyindi, tumatum ni duyindi. Ada gunna čûuŋgi ni yî čendi. Yî-ĩ muro tali čindi yî bui tedi čûwo. Numa guru yî yida kiši-ĩ du yî tedi tali yibeyindi. Tali yibeyindu čirri-ĩ hi činaki yodurku ni to koo di yî čendi. To gunnoó ni yuba yibeyindi. Yuba čundoo ôzi yidi su tuyundu ni ôze čû ôze su ôzi tuyundu ni yidi-ĩ kulo-ã su asubu yunu êĩ su činaki yôide tohi unda kazuũ kazuũ yî-ĩ lôko babũwo yî-ĩ maũwo, yî-ĩ toruũ ni yunu niĩ. Keniĩ to yuba kunu tosu čîidi. Ndû čindi Tuda-ã dagu di? Yuba sûdoi de hunu kûdi čuadú čindi. Yuba toîe haki horkusu gudi kohuũ de hunu kûdi čuadú čundoo haki ayî numa ha mannu kûdi wadumó ko. Yunu tosu to koo di yuhatudo. Sobũwo haki sûgoi njûú. Toi du yuhati to koo. Ôwonni tînne-ã ni sauniĩ su yina zunda čûkoo kobuũ hadiĩ, kobuũ hiduũ ni bu yûdiĩ. Ôwonni eredu-ã yigannu gunna sara maĩ. Du yina ôreze zoti ni yina zoti to wadiĩ, yoo ko nai ko naũ ni ko hunã du unda ndûusi anna zoti, yunu gudi haki zodú. To koo di yibeniĩ, to koo anna-ã mundugo-ã gunna yunu to hi su čûo, yunu to hi su layundu čûo. Bari ni čûuŋgi, kôma tûri ni tûri, tînne ni čûuŋgi, tînne-ã du yugurkoo tînne-ã ni onou bosi. To koo di anna-ã ha ambayindi.